أكيد أفضل العيش في سفينة فضاء لأنها تعطيني شعور بالمغامرة والاستكشاف, وأقدر أشوف الكواكب والنجوم من بعيد, الحياة في الفضاء تجربة فريدة من نوعها, وممكن اتعلم أشياء جديدة من الكون, القلعة الجميلة- القلعة شي جميل, لكن الفضاء له سحره الخاص.